Olo keren tí uwo fé tí o bu uwu fo wo ma tson utse ro kuro di ee wa gba bu uwo fó we we mí utse roo ti aghan meji no gba re owun wo wa ni owowo o wa ní oson o wa ní ale aghaan meji aghaan no gba fó ní ara rén origho uwe teren dí uwo re wa forije we ne mí mi utse ro na we kerenfo wo ma forije gbe kuro bí owobo gba wi iloli we wa mi utse ro tsi tsi temí ira temí gba bí owa otonmí gba rí ugba ee tsi urun tie mo ko réén ni ewo ro ní iloli ro temí gba wa iloli re do ka ju mi tsi emi bo ma ni eñe mejí ma wino urun gidije temí kó temí ma ní araro tí eñé meji wi iloli we a ama gin da se oje. Ó bi mi ro éè ogho tí wofé olu wo gbáà fé sé oje we gba fe se je we magin gbe gum tsi od fire wowa mr ogho gbemi wa mr ogho abemi ti o wa to tempus olm wo memr ra unin gba se is eng ma wi lóò gin gbemí gin emr, mo wa ra eñan do kaka bemr emi ma ng eran ekpo meji ta bí niko owun a ka kpe ní itsèkírì <hesitation> o wa káà urun ghaan dede owain re wa ka swaka gbemt gby ma ogho rogbe mi obon on emí ma ra eraneja. Araka o gbe yi we owen mo ra eran wéè fran we ghan eyl eyi eran to moka de gha bara round up obion gba wa mu gba gm gbe irobon gin ey, ogho tr owo mughens araka agho er uwo mugbear on mu gba gba ir obubene aba ne gba na reas of mr ene ogho omiren tí mo mu ní gbare gaa na wa ti uwo mu bemr ewun mo lóò wo̱ ma da ma gin éè to <hesitation> wó ka da mí omiren ne dr emi gba re of quale ma kpéè oma gin õ wa so owélè owélè m̃a re gba wa ti o gba mi ogho eju wé yí q be̱ mi te mi éè ne mí ran urun ent eyi we mu wa temi urun te mi ra bi éè gba to gba ogho okre gbi oghó we dì uwo ren óbò gba ra ka ogho mu gbe mi ra urun éè gbi eyí wa okre gbi ogho we gba rí obon dí uwo ne gba raa ekeren eye oyi bo <noise> gbí ogho we di uno re obon gba ra unrn wé wa wó ma da ra gba wa mó wa gba wo wa wo mó wa se oje we éè wa re obon gba ka ra umn dí okre dí wo ka ra ra wa dí ola mì ka se were ene ka tsi éè di éè sí ku wí kou ro o wa rẹ obon gba wa olami ma se. Urun gháàn dédè ka mi ara kerenfo owun mo gba <hesitation> mó gbáà re <hesitation> ówuǹ mo gba ju tsi to rr oka má ara.